<hesitation> nwo klo zga sekhpo esekhpoo <hesitation> oba ri ma kpo sekhpa zgi agbi aba nwo sii esekhpo lo nwoo o bre lo ma la zu lo ma obre bre o nwosi lo wu ami zga ami ovro ami vren nga nwo si lo wu ma nga nwo kha lo de le blu ayikre de bl yikre nga eme ba nwo kpo shine nwo kposi aykre nwo bishin mo pkreen ovro ma, ma pkren ovro nga de ure ayi prepreprepre nwo bi shin nwo kposhi nwoo ose lo nga wu on unmo le mmo nwo sko gre ingine nwo sko gre ingine nga nwoo o gro yo ingine ghbi lo nwo gre yo sko soo bs odne sko bo odne nwo bo phpo lo nwo phpo omba ba nwo kpo ba nwo phpolo mi lo nwo wo zga lo nwo si ami zga ovro nwo zga ami ovro ngale nwoo nwo bishin nwo ami la vren nwo ndza sekpa mi lo nya nwo si wu ma sehkpa lo le woo ndindimum nwo klo zga sekhpa lo kyeke pshe nga ba nwo klo kpoo okho atumatu ngi otama imii lo wo ndumdmu nw klo zga ba nwo hadaa atomatu la malin ama iriin ma mvye luka imii lo mbo la wo ndundmu kama oba nwo klo zga ele ba wo ekyekle pshe mi eme ba nwo kpo shi ne nwoo "oo" noza lala nwo si wu ami la vren mi. La vavavren nga fafa bme fi nwo bishin tmo lo nga wo gi aba zga ubmi nga nwo zwin nga nwo ndza lo nwo se izhmu ma o se izhmu ma tuka khwo nga nwo kposhi nwo sukun kpo ami zga a owu okro nga nwo zga si ami zga ovro nwo bishin o kpo ka aa si ami wu ovronga nwo sukun <hesitation> o ozhin esekhpa a mi wu ma nga nwo lahko ovro ma sku sun kho ovro sun sun kho ovro sun sun okho ovro ma ka mi lo nga aba ovro ba ami mi ami gno si wu mi la aba la abza m o go tka sekhpa lo oka ala le imye nwo bishin tmole bmye mbo nwo kpo ishi nwo sukun kpo ikpi ami tamafi chuku da le tmye le imye khwo bga nwo bighin kposhi nwo bishin tmo zga ubmi nga le nwo si inin si zga ma si inin zga ma chuku da nwoo <hesitation> sko inin zga ovro hada anainin maa oo shaaatomatu nga obo zga lo ovre da za mi za mi za mi zhan bishin nwo ba vre amasin nwo vre massin whwo nga nwoo oo sko atomatu mi owu ma nga osi ama inin maggi enyre <hesitation> atsa kala ibyi ba nwo ghmo duka hada atomatu mi nga nwo o zga lo oo ba lo abmye khwo nga nwo kposhi nwo tmo lo nga si zga ubmi nga nwo fa sekhpa me ba si wu ango nga kpo tomotus wu ma nga le bmi dzu ubmi tna <hesitation> a ba nwo klo zga sekhpa baa hada ama ma gabakiya go hada wato Nwoo zga lo kaba me shen lu nwo zga ami nwo shi "eeh" nwo si sekhpa lo ndza nga nwo si wu ma dele vre vha nwo bishin tmo <hesitation> otmo nga le nwo ndza lo nwo ndza nga ama inin la ba "nwoo oo" hada mii nwo hu akra fish nwo hu atsa nga ibyi ba nwo okpo <hesitation> nwo hada lo kala alibasa nwo vre lo duka ama he mvye nwo kpo khwo nga nwoo kposhi ama lo mvye nwo kpo khwo nga nwo bishin si wu <hesitation> ami gno vre alibasa nga si wu ma nwo si wu nga aba laa avava vren aba ama mi at at at afa shmu ovro ba nwo zga nga nwo kpoishi nwo sko sekhpa mi ba si wu ma nga nwo tpu nwo tpu nwo tpu nwo tpu nwo tpu nwo tpy lo o zmo lo zmolo zmo lo nwo zmo ma duka nwo zmo lo ma nga a nwoo okha nga nwo lo khwo ovro lo khwo ovro lo khwo ovro o ba sekgpa mi lo le abbiye nwo tka lo ka le bmye nwo tka lo ka nga he nwo ah sekhpa he bmye gu ba nwo bishin o ba le bmye ami aza ma nwo tmo zga ubmi nga le bmi dzu ubmi nga bmi le tna kaa ka ba me yi eka ba ma le zga sekhpsa awe